Ñásooġupiawa, nínguiniġaiḃo. Óminimuiniġaɭoġusiġuñoġenuġulele, númuiniġaiḃo. Kuñadianiġuḃayuḃubuoġumbeġuneḃo. Buñaźabowaźu, níġuḃeḃoniźitieb, buñawaźu núġuzien, anifin nídudolo, níġuṗineliñiḃeñ kom sa fíhuanombenoyaġusi, momuindomi múñaḃanumuloo. Añaɭeġeɭe nízoġusi mukorenatimiġunangemi me rúmunda waneɭua aḃaḃun.